Vietnam, jeta yeye jëräküa ñorärö iyipi, jare mokoïa ñorärö regua, kuarupi jeta yaikua, jare oïmeko aipo jeko reta opa oyoavɨavɨ, arakae guive kua reta oiko kua ñorärö rupi, yaesa ramboeve oïmeko aipo oyovakeamea jeko reta